Esaḃu meĵale baraśu. Emeraśunie wañi. Nisa kádilo mma níḃe niġubeñuwali nira nimusewão, níxi esaḃue. Ahaŋuġaraśu óśoku, niḃiñen órigien, ófidiken, níɭulen, niɭen. Nimbunae muṗe kakunen éñi, nikunenie, ninaeniźampe éñi doɭãi. Ambuhaŋune nikunenie níġusi. Ibola muṗe iorekune ni esaḃu.